دراسة الاقتصاد والمالية مهمة لأنها تعزز الوعي المالي وتساعد على إدارة الموارد بفعالية، مما يسهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.